Ia, misy araiky edy ziô ny azoko onon̈o edy e! Za zen̈y tiako ten̈a ny araiky mahay mahay resaka feiete. Mahay man̈amboatra patinany, mahay mandoky izy aviô mahay man̈ano izy tsara oe. Aviô koa zen̈y ma- mandoky drakatra koa zen̈y tsy haiko mba tiako hianaran̈a koa zen̈y araiky zen̈y.